Albatta, men ekzotik joylarni orzu qilaman. Tinchlik va tabiiy go'zallik men uchun muhim. Qushlarning sayrashi, tabiatning shovqini. O'zimni xotirjam his qilishni xohlayman.